जब हम्रे खुरती तउ हम्रे अपना बार स्याम्फु लैके साफ करती । स्याम्फु लगैबोत हम्मर बार साफ हुइनाके सँघे बहुत नरम कर देहता । तभिमारे हम्रे खोरे बखत स्याम्फु लैके जरुर खुरती मुल पहिलेक मेहरुवाभर या मनैभर स्याम्फु नाई रहे तउ खरी लैके अपन मुडिया मिसें । अइस्तहिं करके पहाडक माटी लैके अपन मुडिया मिसें आउर खोरें ।